Aputu ai yave se aja iru koti apou jaeiñomako apita mokoi ara, baeti se apita imamabate apou, esa jeta yae bae ayapo baera sereta pe